Menurut ngoji, haiwan yang paling i taiti i tagi jojara manege, moi o manjanga, sinoto ode, jange kaso, nako haiwan yang paling i lambati i dagi manege bilolongo, ragumu de kura kura.